To labmi, hm, yi agbari, yna mi dye ye mi dyi labmi yna yi jepo, mi ga bwa jepo ga sni jepo se go jepo eye eje yna gen um mo, kanu yin um mo ne ng; eje se go nyi he ga wop nu ga sni labmiyi ga wo mi wye ooo, mi wye ga shni lo kni wye ooo muhni wow u ga hna wo lo mi dinipo. Wo la wo jnaya cha-a mi wyegnu ga jnaya bagni, bendye mi gas nu zhi yna mi gas nu da kalayi. Mi dyi be mi snu wo che kalayi. Tugni lo labuni yna bmaya mi dyi ḃeḃen wo hna, muhni yna ye dyi dyi ḃo labmi yna yi jepon wo mi jnaya. Bendye snu mi ga sni jepo labmi yna woyi nuwna nuwna yna wo yi endyi kpa-kpa kpa yna num, he yna kpa-kpa-kpa, dodo he tsu egni he dyi ere ga shni he, he chiwyi tuna labmi sayi hedyi ere ga shni he. Tungni lo he ga jepo sni labmi yi he wyignu ga jnaya cha-a ke he snu ḃo ndye he ga mi he snu yna.